वैसे तो हम ज़्यादा इंधन और गाड़ी के यूज नाई करेछे। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ काम लगेछे तो कौनो। महिना में ज़्यादा आओकर काम हो जाएछे और कौनो। महिना में कौम आओकर काम होगेछे कौनो महिना में। जिसे ज़्यादा सफर करेला पड़ जाएछे कुछ काम से तो। उमहिना में ज़्यादा तेल खपत होगेछे जिसे लिटर लिटर ऐसे। तेल खपत होगेछे कौनो महिना में बहुत कम सफर करेला। पड़ जाएछे तो उमहिना में लिटर में ही हो जाएछे तो सब। मिलाके लगभग एक महिना में लिटर पेट्रोल के खपत होगेछे।